hafa svikið allt að hundrað og þrjátíu milljónir út úr almenningi hér á landi á árinu með blekkingum á samfélagsmiðlum dæmi eru um að fólk veiti svikahröppum aðgang að heimabanka lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af er ári lagt hald á fjórfalt meira af fíkniefnum en í fyrra lögreglufulltrúi þar segir að bæta þurfi í lög og tollgæslu og forvarnir til að bregðast við þessari þróun bresk yfirvöld sæta nú gagnrýni fyrir

veitt dæmdum hryðjuverkamanni reynslulausn í fyrra maðurinn stakk karl og konu til bana á Lundúnabrú í gær og særði þrjá dómsmálaráðherra vill koma í veg fyrir mismunun milli erlendra og innlendra söluaðila áfengis með nýjum áfengislögum engar hömlur eru á áfengiskaupum á erlendum vefsíðum ljósin á jólatrénu í Kópavogi voru tendruð í dag jólasveinar stigu á stokk og sáu um að koma

bæjarbúum í hátíðarskap gott kvöld dæmi eru um að fólk gefi

sínum eftir að hafa fallið fyrir auglýsingum á samfélagsmiðlum um skjótan gróða einstaklingar einstaklingar hafa tapað minnst hundrað og þrjátíu milljónum króna á árinu með þessum hætti svokölluð fjárfestingasvikamál á netinu hafa aukist verulega á þessu ári samkvæmt upplýsingum frá netbrotadeild lögreglunnar hafa einstaklingar tapað yfir hundrað og þrjátíu milljónum á árinu í slíkum málum þá eru ótalin þau mál sem ekki koma inn á borð lögreglu hjá Valitor sem sér um greiðslumiðlun fyrir kort hafa mál sem þessi aukist um nær áttatíu prósent frá fyrra ári samkvæmt Valitor er þessi tegund svika orðin sú algengasta hér á landi gagnvart einstaklingum fjármunir sem hver og einn tapar með þessum hætti eru allt frá nokkrum þúsundum upp í nokkrar milljónir þessi mál eru

einnig áberandi hjá Borgun sem sér um greiðslumiðlun fyrir kort í skriflegu svari til fréttastofu reyni miskunnarlaust að notfæra sér traust fólks til

svo mánuðum skiptir þeir eru sannfærandi og það myndast ákveðið traust jafnvel svo mikið að fólk gefur þeim aðgang að heimabankanum sínum og trúir ekki

aðvörunum hvort sem þær koma frá kortafyrirtækjum eins og Borgun eða Valitor

frá lögreglunni

komast helst í samband við einstaklinga í gegnum auglýsingar á samfélagsmiðlum þar eru oft settar fram falskar upplýsingar um að þjóðþekktir einstaklingar hafi stórgrætt á viðskiptum af einhverju tagi sé smellt á auglýsinguna leiðir það inn á síður sem í fyrstu líta út fyrir að vera

þarf að stofna aðgang og gefa upp ýmsar upplýsingar síðan fær fólk umsvifalaust símtal frá sölumönnum sem bjóða gull og græna skóga en það þurfi að hafa hraðar hendur lögregla og kortafyrirtæki vilja ítreka mikilvægi þess að taka slíkum gylliboðum með tortryggni og fara ávallt varlega í það að gefa upp eða senda frá sér persónugreinanleg gögn lögreglan á Suðurnesjum hefur lagt hald á um sextíu kíló af hörðum fíkniefnum í ár sem er fjórfalt meira en í fyrra bregðast þarf við með aukinni toll og löggæslu að mati lögreglufulltrúa þangað til nú hafði lögreglan á Suðurnesjum í samstarfi við tollgæsluna á Keflavíkurflugvelli aldrei lagt hald á meira af sterkum fíkniefnum en árið tvö þúsund og sautján í ár er magnið

fjórfalt meira núna erum við að sjá algjört met sextíu og eitt komma þrjú kílógrömm nákvæmlega af hörðum fíkniefnum hvað skýrir þetta ef ég vissi ætli eftirspurnin sé ekki svona mikil það sem er svona athyglisverðast í þessu er

að reyna að smygla miklu í einu

stærsta breytingin við erum ekki að sjá aukningu í málafjölda

þar af sex konur um þrjátíu kíló af kókaíni hafa verið gerð upptæk á Keflavíkurflugvelli og tveir og hálfur lítri af

eða innvortis á föstudaginn í síðustu

rúmlega átta hundruð grömm annar aðilinn var með innvortis þeir voru á fertugs og sextugsaldri og sitja enn í gæsluvarðhaldi Jón Halldór segir augljóst að markaðurinn sé að stækka sem komi niður á öllum stéttum samfélagsins þetta er bara veruleg vá myndi ég segja

svarið væri að það ætti að gera heilstæða stefnumótun í þessu hvernig þjóðin ætlar að bregðast við þessum vágesti það þarf að bæta í löggæslu

forvarnir og tollgæslu og lengi gæti ég talið en þetta er það sem pólitíkin verður að svara bresk stjórnvöld heita því að rannsaka hvernig það gat gerst að dæmdur hryðjuverkamaður á reynslulausn og undir eftirliti lögreglu gat framið

árásarmannsins flaggað var í hálfa stöng víða í bresku höfuðborginni í dag eftir hryðjuverkið á

karl og kona voru stungin til bana og þrjú særðust árásarmaðurinn sem var skotinn til bana af af lögreglu hét Usman Khan og var tuttugu og átta ára hann var dæmdur árið tvö þúsund og tólf fyrir að hafa lagt á ráðin ásamt öðrum um sprengjuárás á Kauphöllina í Lundúnum hann hlaut sextán

ára dóm en var látinn laus til reynslu eftir sex ár í desember í fyrra margir hafa gagnrýnt að manni dæmdum fyrir

var að auki undir rafrænu eftirliti með g p s ökklaband sem hann var með á sér í gær stjórnvöld hafa lofað rannsókn margir hafa hyllt þá vegfarendur sem yfirbuguðu og afvopnuðu Khan áður en lögregla kom á staðinn einn þeirra var sjálfur í úr fangelsi

tvö þúsund og fjögur fyrir að myrða unga konu húsleit var í dag gerð í íbúð sem talin er tengjast árásarmanninum í

á miðju Englandi lögregla segir allar líkur á að Khan hafi verið einn að verki lögreglan í Haag í Hollandi tilkynnti á sjötta tímanum í dag að karlmaður hefði verið handtekinn grunaður um að hafa stungið þrjú ungmenni með hnífi á einni helstu verslunargötu borgarinnar í gærkvöld ungmennin þrettán og fimmtán ára hlutu minni háttar meiðsli og hafa verið útskrifuð af sjúkrahúsi árásarmaðurinn komst undan á hlaupum sá sem var handtekinn í miðborg Haag í dag er að sögn lögreglu þrjátíu og fimm ára og ekki skráður til heimilis neins staðar lögregla segir of snemmt að segja til um ástæðu árásarinnar engar reglur eru um kaup á áfengi frá erlendum seljendum á netinu hér á landi því þarf að endurskoða áfengislögin til að koma í veg fyrir mismunun milli söluaðila

mati dómsmálaráðherra áform um breytingu á áfengislögum voru sett inn í samráðsgátt stjórnvalda í gær dómsmálaráðherra segir að uppfæra þurfi regluverkið svo það bæði heimili innlenda vefverslun

en nái einnig til erlendra seljenda almenningur hafi um áratugaskeið getað flutt áfengi til landsins frá erlendum verslunum í gegnum og látið senda heim að dyrum ég er auðvitað bara að leysa þann vanda sem er auðvitað sú skrítna

áfengi í netverslunum en erlendir aðilar geta það það er auðvitað mismunun sömuleiðis þurfi að mæta kröfum minni

um að heimilt verði í tilteknum tilfellum að selja áfengi í smásölu þarna erum við að hugsa um breytingar fyrir lítil brugghús sem eru orðin afskaplega mikill ferðamannaiðnaður takmarkað magn þær kynningar eða

hún segir jafnframt mikilvægt að tryggja að þeir sem kaupi áfengi hafi aldur til þess það þarf auðvitað að útfæra það vel gera ýmiss konar leiðir

meðal annars inn kennitölu og sami einstaklingur sem

á netinu fái það afhent

með skilríki ég hef ekki áhyggjur af því að

áhyggjur af því að neysla áfengis muni aukast með því að rýmka söluheimildir nei ég hef ekki áhyggjur

því fólk hefur aðgang að

hér um allan bæ eða hvort það er í áfengisverslunum sem eru opnar lengi

SWAPO stjórnarflokkur Namibíu er sigurvegari kosninganna sem fram fóru þar í landi á miðvikudag samkvæmt bráðabirgðatölum sem kjörstjórn

birti í dag flokkurinn fékk þó aðeins um sextíu og fimm prósent atkvæða sem er versta gengi hans í kosningum frá því að Namibía varð sjálfstætt ríki flokkurinn fékk áttatíu prósent þegar síðast var kosið árið tvö þúsund og fjórtán í forsetakosningunum sem fram fóru samtímis hélt sitjandi forseti

sömuleiðis mikið fylgi hann hlaut fimmtíu og sjö prósent atkvæða nú en áttatíu og sjö prósent í síðustu kosningum umhverfisráðherra staðfestir í næstu viku reglugerð sem bannar notkun svartolíu í íslenskri landhelgi frá og með áramótum hann segir að með breytingunni verði Ísland fyrst til að

hún brennur fer mikið af sóti út í andrúmsloftið

eru skaðlegar heilsu fólks og hraða bráðnun íss með reglugerð sem umhverfisráðherra skrifar undir í næstu viku minnkar leyfilegt brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti innan landhelgi Íslands úr þrjú komma fimm prósentum í núll komma eitt

prósent reglugerðin tekur gildi fyrsta janúar það þýðir í rauninni að við erum fremst meðal þjóða að grípa til

mengun sem fylgir þessu

sögunni til við Íslandsstrendur það hefur verið gripið til svona róttækra aðgerða á nokkrum afmörkuðum svæðum

í heiminum en ég þekki ekki til þess að það hafi verið gert á þessum skala á sama tíma og breytingin tekur gildi minnkar leyfilegt brennisteinsinnihald í skipaeldsneyti í

en utan landhelginnar það er í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar Íslands í MARPOL samningnum skip munu þó geta brennt svartolíu áfram ef þau nota viðurkenndar aðferðir til að draga úr losun brennisteinsdíoxíðs með sérstökum hreinsibúnaði auðvitað munu þau halda áfram að nota olíu þar til aðrir orkugjafar taka við af henni sem vonandi verður verður í framtíðinni en svartolían er losna við hana úr kerfinu hjá okkur töf verður á því að flugfélagið hefji sölu farmiða þetta kemur fram í tilkynningu sem birtist á Facebook síðu félagsins nú undir kvöld forsvarsmenn höfðu áður sagt að miðasala hæfist fyrir lok nóvember í tilkynningunni segir að hjá nýju fyrirtæki geti hlutirnir stundum tekið lengri tíma en upphaflega hafi verið gert ráð fyrir miðasala hefjist eins fljótt og hægt sé framkvæmdir við eitt fullkomnasta fjós landsins eru langt komnar og áætlað að þeim ljúki í vor tæknin gegnir þar lykilhlutverki og sér til þess að kýrnar hafi allt til alls um leið og hún tryggir hámarksafköst fréttastofa tók fyrst púlsinn

í Skeiða og Gnúpverjahreppi í fyrra og voru þær þá tiltölulega nýhafnar uppsetningu á alsjálfvirku fóðurkerfi sem líkja má við risavaxna matvinnsluvél var nýlokið en þar inni eru ríflega tvö hundruð mjólkurkýr auk fjölda kálfa og

í fjósinu er tæknin alltumlykjandi sérstakur róbóti sér um að þrífa rimlana útveggirnir eru í raun risavaxnar gardínur þannig að hægt er að opna fjósið upp á gátt og kýrnar sjá sjálfar um að koma sér í mjaltir kýrnar eru með kennitölu þannig að kerfið veit nákvæmlega hvaða kýr er verið að mjólka og hvers má vænta af henni þetta er kýr númer

fimmtíu og sjö hann á von á því að það komi úr henni tólf komma átta lítrar af mjólk og það er kominn úr henni eitt komma einn lítri og hérna er í rauninni hvernig flæðið er úr spenunum hér getur maður stjórnað svona flestöllum aðgerðum hér get ég bætt við ef þetta þá getum við gefið henni aðeins meira nammi ef okkur sýnist svo þetta hérna kerfi er það eina sinnar tegundar á landinu þetta sem tekur andrúmsloftið og dreifir því undir mykjuna í

þetta gerir það að verkum að

getur ekki orðið til þar sem að hauggas verður til við

í mykjuna upp úr botninum

upp úr henni þá verða ekki til

önnur efnasambönd í mykjunni sem eiga raunverulega að gera hana verðmætari til dreifingar á tún og og akra svo eru það þægindin í hluta fjóssins liggja kýrnar á

það er alltaf mjúkt undir kúnum þegar þær leggjast enda keppast kusurnar um að fá að liggja á þessum dýnum þetta er alltaf langsamlega vinsælasta röðin ekki einungis einfaldar tæknin störf bóndans heldur stuðlar

hún einnig að aukinni velferð dýranna og afköstin verða meiri lykillinn að velgengni í svona það er að ganga vel um skepnurnar og hafa þær yfirvegaðar og rólegar og þá gefa þær einfaldlega mest af sér elsti hluti fjóssins var byggður árið nítján hundruð áttatíu og átta og í raun stendur lítið eftir af honum því nýja fjósið var einfaldlega byggt yfir það gamla frá þeim tíma er það ekki bara tæknin sem hefur gjörbreytt starfsháttum því rekstrarumhverfið hefur einnig stórbatnað ég man það greinilega að

fyrsta lánið sem við tókum út af þessari byggingu hérna það voru fimm hundruð þúsund krónur í formi hann bar tuttugu og sex komma fimm prósenta vexti

það var ekkert auðvelt framkvæmdir við fjósið standa enn yfir en Arnar Bjarni reiknar með að það verði orðið fullbúið í vor Ásbyrgi vinnustaður fyrir fólk með skerta starfsgetu hefur fengið nýtt húsnæði í

Stykkishólmi sem er sérstaklega hannað fyrir starfsemina nýtt húsnæði Ásbyrgis er í hjarta bæjarins þar eru tvær deildir þar sem fimm sækja vinnu ýmist innan Ásbyrgis eða í samstarfi við önnur fyrirtæki í Stykkishólmi í Ásbyrgi er líka framleiðsla þar sem mikið er lagt upp úr endurnýtingu bæjarbúar koma með ýmsan efnivið sem til fellur eins og krukkur dósir

efnisbúta garn og kertaafganga sem síðan er unnið úr það verða pokar úr efnisbútunum og svuntur svo eru prjónaðar tuskur og

svo eru prjónaðar dúkkur allt er selt á tvö hundruð til þúsund krónur og

íbúar gestir og gangandi sækja mikið í vörurnar sérstaklega grjónapúðana já sem við erum að sauma við erum bæði með grjónapúða sem eru fyrir

og axlir opnun húsnæðisins er veigamikið skref í sameinaðri skóla og félagsþjónustu Snæfellinga og var beðið eftir flutningum mikil eftirvænting í loftinu við erum á sjöunda ári við að byggja upp þjónustu sem að var ekki fyrir á Snæfellsnesi og þetta hús er einn af merkari áföngum þar en fleira er á döfinni eins og bygging

Ólafsvík og svo lengi telja stærsti trefjaplastbátur íslenska fiskiskipaflotans Bárður s h áttatíu og eitt kom til landsins í morgun og lagðist að bryggju í Hafnarfirði báturinn er smíðaður í Danmörku og er í eigu útgerðarmannsins Péturs Péturssonar

á Arnarstapa hann er tæpir tuttugu og sjö metrar að lengd og sjö metra breiður báturinn verður meðal annars notaður í dragnótaveiðar og verður gerður út frá Ólafsvík áætlað er að hann komi

til heimahafnar eftir tvær vikur það er jólalegt um að litast á höfuðborgarsvæðinu þessa dagana í Kópavogi voru ljósin tendruð á

landsmenn virtust í jólaskapi í dag jólamarkaðurinn í Heiðmörk var opnaður í hádeginu enda fyrsti sunnudagur í aðventu á morgun og ekki seinna vænna að huga að jólainnkaupum gestir geta eflaust fundið sitthvað í jólapakkana þar en vörurnar eru unnar úr náttúrulegum efnum það var mikið líf og fjör á Kópavogsbæjar forseti bæjarstjórnar naut liðsinnis ungra Kópavogsbúa við að tendra

ljósin á jólatré bæjarins

hvað varst þú að gera upp

vera saman skemmta sér hvað finnst þér skemmtilegast við jólin

stúfur er svo skemmtilegt stúfur gaf mér einu sinni kartöflu í skóinn því ég var bara stundum að grenja einhvern tímann ég veit ekki hvað söngkonan Salka Sól sá um að koma bæjarbúum í

Nova svellið opnaði formlega í dag og þá að veðri gengur í

átt með hlýnandi veðri í nótt víða átta til þrettán metrar á sekúndu á morgun með rigningu en hvassara á norðanverðu Snæfellsnesi hægari vindur norðaustan og austanlands og þurrt að kalla hiti þrjú til átta stig þegar kemur fram á morgundaginn en um frostmark norðaustan til Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem er umsjónarmaður íþrótta í kvöld heimsmeistaramót kvenna í handbolta hófst í Japan í morgun Þórir fékk óska byrjun með norska liðið komist Ísland á karla í fótbolta næsta sumar verður Ísland í riðli með Portúgal Frakklandi og Þýskalandi liverpool og byrjunin var erfið fyrir Halldór Jóhann Sigfússon sem þjálfara

þetta og fleira í íþróttum hér á eftir

hafa svikið allt að hundrað og þrjátíu milljónir út úr almenningi hér á landi á árinu með blekkingum á samfélagsmiðlum dæmi eru um að fólk veiti svikahröppum aðgang að heimabanka lögreglan á Suðurnesjum hefur það sem af er ári lagt hald á fjórfalt meira af fíkniefnum en í fyrra lögreglufulltrúi þar segir að bæta þurfi í lög og tollgæslu og forvarnir til að bregðast við þessari þróun

yfirvöld sæta nú gagnrýni fyrir að hafa veitt dæmdum hryðjuverkamanni reynslulausn í fyrra maðurinn stakk karl og konu til bana á Lundúnabrú í gær og særði þrjá dómsmálaráðherra vill koma í veg fyrir mismunun milli erlendra og innlendra söluaðila áfengis með nýjum áfengislögum engar hömlur eru á áfengiskaupum á erlendum vefsíðum ljósin á jólatrénu í Kópavogi voru tendruð í dag jólasveinar stigu á stokk og

sáu um að koma bæjarbúum í hátíðarskap fréttir á

punktur is og næst í útvarpi klukkan tíu minnum á RÚV appið þar sem alla helstu fréttatíma er takk fyrir samfylgdina og njótið helgarinnar